یم چھلنی پلیٹہٕ چِھ ٹھیک آٹے کین ذرات چھلنی پلیٹ کیٛن سوراخو سۭتۍ گزرنک اجازت دیوان ییلہٕ زن بٔڑ نجاست چِھ نہٕ اتھ منٛزٕ گزرتھ تہٕ چھلنس پیٹھ روزنس منٛز قاصر آسان۔